Mi yelan mi latta womowa andaado ha nder himbe, ngam womarde dum jartungo bandu on do wata bandu jarta, fista, ter.. <hesitation> terde goddo bo satan masin to goddo latti womowa kastaado ha nder ummatoore.